لا، أنا أفضل النوم بدري وأصحا بدري لإن النوم بدري أما يخلي الواحد ياخد كفايته في النوم ويصحا فايق ويعرف يشوف اللي وراه والجسم نفسه بيبقا مرتاح ونشيط و برده الصحيان بدري بيخلي الواحد كدا نشيط ومركز وعارف وراه إيه واليوم بيبقا طويل ومليان بركة عشان أقدر أخلص اللي ورايا.